रस्या भी एक अच्छो देश थे, वही कोकापाल भी हत्यारत भोच थे। पर वो भारत के साथ मिलने देज़ की नहीं यार, भारत एक अच्छो देश थे, विक्षिद देश थे। पर जब से परदान मंत्री मोधी आये ने, तो अपने से हर आदमी उनका नका तारीब करेज की नहीं यार, भारत <hesitation> एक देश अच्छो थे, फाल्तू वो कोई से युद्ध करना चाहतो नहीं है। क्योंकि आदमी मरी जाएगा और वो चाहतो नहीं है। कि अपने कोई से युद्ध कराना फाल्तू, अपने में माराना साम्दानों नका मारा, काई मतलब, इन चक्का में अपने देश को पैसो बरबाद होई। साम्दानों देश को पैदानों, पर प्रधानमंत्री मोदी च।